Memiyin owey nu mone ebir ebir nanunenago ebir iyini inum nu ingan mi omin owey mu eko tuma nu onin owey mikrirugidin monmanu ebir ram nu eni menenu enimebiayagayo iyam ubua ubongonke ikie ubua animoni ewey mekanyewena ebir iyina swey ebir ijaboku amin ugen okweyv bamu ebir namuenie biayayo yi ebir iyaw mu inwi edi iyin ubonu ubiaswey odukonio mama edio omin owey mojaboko edi na kpere mukany aku eda no ohon ekotumam oho amin bamu edayi idatula mikie asewey iyobonu ebir yoka igan elelminwi edi edinanu eniemon mesua nu unwibaw ebir inolmigayo usun edi udesen ndo mi inwiy ediyo enyam ubua irarar nu ediyo momenemu inwi aswey omin owey evonu edi no wute evame fa- aki usom evon abedi evome horu ovogbe demuvay abo ediyonu ivio ite yoka igan umenenu ivuvi nwo baw evome kperi idiom gegesi enumebene ubene oso ekekiny. Ka irarargo nu ikarnokwey nu emadier omonmivom ubiaswey muohonu emavi nu emadier ekon ikon bamu ekunyo nu emadiar ovaseminen bamanu ekeuny eweyo iyo mekolutuman amungo amunaka igamu inni ediyo iyin ovivimu mekuru kperieni ebiniyo ekien ukpany gegesi edinam emime suwa eni esu unedina esisen ndo enegidemonnam edina inyanu abe say iraranu abom in edina onyamu eniekotumarm onyedi onyedi na nuwo upkokon uder udogin osikiri unyonivom udi do mibol utamwon mikwo inyo onu ohona gobogina mamono uyam onyedina uto minwitau ubre muntay ndo mukuru mmokuno udindonu ikrimodiom inmo ediyo okrunu ongan ovivi numekotuman isanbri edi oyo ko oyinon okar inai omin owey okeyokuey oyan utunedina usisen upokoynu utunedi ma- a muresen ndo onu- u odogion utunenayo oyoka imo osi nomnneni ohorba eveme gbede utusuvay ubimi iyo ukien ukpan gesi utunediyowu upokoytediyo nuresetego udogin oyisomu Okpany iblamyn nanu ukpeovyo ndo ekurudoginu inyo fayn ikurukie iblamgo mienin okunu iblanyo ikruvon ubokikar ubovi ivawolmiya mumonmam oblaynu odoginu atunedinu edimo uyasisemu kpanyn onganingo ofiesene oblaynu no ukpeovu ma- a nu imovuka usisemu ukpanyn ovivi numekou kperieni noyimam ebiniyo esisen ibinu iwolmediniya ibigo umonmanu ubom uder do iyinu ebibi eloibina iyini inumel memene ubia urarar minaimeni eloibina migwo ikpom eloibina omonu uriwisom nunu onomo odan ndo migwo ikpom mi misirese emadier eloibina menine dukomayo iyi numnu omotavo omlevo odegna ibina iyinu inamu odeyna omobernomo odanenka misomuoyi domdom ewey nanu oguneni mu ebinio enedanen edo ibina ndo ikri mi fuese utamwon eniyo okovivi gesi <hesitation> bam baduanuo ka uyaw eloibina ugwavirnu elovivi ndo minene ndo mukimine pubovi ubomu ubine okunu mfuwago. Ubirnu eloibigo ukien ukpainy isaibinanu iwolmu eloibina iyingo karnu wonu umemen umenene uyaw nu ebinu mu shiregugun emadiar movevey muvaywo ifendier mivey muvaywo nuasu obite nu inyanu isaibigo utomintay di iyoka migugu emadiar isa ibiyo ikinu ijabo itany memure ikinu kienu eni isaibigo ekruvame tuke adwenu ebirn opisoko akrabo inwi oho okpar ovi <hesitation> liginu inurnu isom monoineni inuwi owey nwey nwekoturnawowey ovivi nu mukru ni kperieni neyimam gesibiyo nu ebomima enu ohona nu baw ewey fufuyo evonde nuoho ede delibiyo evomene yokoro ibina evomene irararnanuenimedanenyayo onu ohona eyonu baw ewey fufuyo memenedonu enie evomduvamin iyo inum nu iwolmu ibina iya numyonubo donu ikrum fuese ewey ovivi ibinamnuerni meseneyo iyinu inunu mike owey okpoki bo otulte okuvey ndo ebirnanu eniemsweniago ohona oyi okunumedukomanu umenene ebir doibiaye ebir kpey edei mene ebir me deya Ohona mina ebir ida tuleki ubogira ebir iyawte ma- a do ololo ovu ebir otulte kinu okwoa dukomko mo nusenenwe kurovunu ekany neni barubo ma atala owey ogontom ololo ebir nu otulte eki owin otakponen udinw owun innu uderi mene ebir uder mene edi do ina kinm gote kpone udinwo oka do ebirgo iyinu inum nu isom minyokubo mu ewey nu ekotumano owey ebir imo ndo udeusomyo muderayo idiamaduka ebir imo do ode idiom yomudiaka idiamaduka ohon namina eniegidionmanu ebirgo nu uder noblainy ndo ududunwi oblamy do iyo mikwo etitirivom manu didioma idiomigo midiobogi na mamonu nder nu ogbro nu udogi ebir ududun ndo okunu udi ogbrogo udin do modukom kra di ivivi ebirgo onu ohona idiomi hoho nabo nebi nu no okuvnam omo mamo uyan isen muva di idiomihoho udogi imgber ebir ududunu mu adu idiomihoho do uditidiom ufango okunu ovuote krese ebirgo idagite inumnu ikare ikru koyternu inuweni ono hona mina ekperinenimanu ekurgidide etamonde marmu

E- enh egbeinuatumeshievaka oyo bono edinu egbonanu eyaw bo baw ewey fufuyo iyi tulenoyo ivam mimon makrese ebirmeniemonmina oyam ubongokenuobunkwey mi kie enu ukurunina eweyvou ubomu ekperneni banu enekeinynanu eyinu eweynu menginoni iminani vovyo igodogo ivivyo enuekeiny igodogo ivivyo ba okuva da biam ebiromo utomokunu nunumon ebirmubiaya do eyin eginayo nuebinu idudukuba ndo enwha monebir ebiaya ndo banbana eniemon ebirmubiaya bana omigoiny omoka movon nara iswon ovoden ebir mobiaya ndo banuba bonu evanekperinenietulesen ebirmebiaye ekperneni mornu engaararnu muebuavriya nunavri do edogimi impiriny ebirkpeny menyon miniwin agawte imigber ebirkpeny ebir enyonto do edamebus ebuate ohom edeya iyonu ogit ebir ndo ubuatewey eny eda eyo evoderinum ndo iyaw nu inwiko mikie afamgbaw utomokunu ifamgbaw ogbanu odo ebirgo ubua ewey baman ukarnannuebaminago abokuru emonudie ebir ndo enimu eyimenudamin eninu eyimenu ewolokumu <hesitation> ukurunina eyinio ina kinumnumigbreseniinurieni Udar mu ukosuvayka utakprobe unwoedi uvronugite udere udera deru usom mormomo utam ekika unyamu okpoki in inabigevaka abo gesinu ubiovm ebirubiovuka abo muderu omakiwo ndo baw enuigodirinuabombanbam idudu okum erundo okelte iyow akpe ino akpegban emabrayi gesiebir nun mu ina nu igberikigina nuism numu ubi nu baw mebyaya bet eninmiabomu ukurunina eniemormudieri iyo utomokuno ononyameweyoso ovon ubo viovoggeneni odiomivom odogin udi rararnakra oyasisikineni eshinu ivur baw mekolu enimamu enuedamin ebiejaboko wenu ehh oho nekorumam oho eniabom ivomamin do ijama utomo kuna oso ovonu iderararnekre ovakoneni ohir nu eniedermikosvayka eniemonde enietamuedaka eronde so ebirgo iyinu inumnu isomnoku vey ututu ukurneni bambana eniegablanse okunu meneidina eniedaywa enumaka avome ya okunu emene bet ono ohona enieyoka edenwamene ina evon ubonenon evomene kress mabomu kperiniman oweynu ekotuomosi owey nwakrasne oho woka umene ebirgo okunu vadese eweyvika maykpe ewey iyo inya okunu kperi enirivi